Zaho aloa zañy da mizaka hoe roñono avao ny roñono soza. Satria mahasolo roñon'aomby izy ndre roñono baka amy avoañy iñy koa da roñono avao iñy satria mahasolo roñon'aomby. Vasa mety hivolaña ndreo zay da tsindraiky roñono soza i mety ahïa zy. Da bakeo mety ahia dite de mety zay mampivolaña andreo tsy roñona avoiñy sy zy sy soza satria izy ahia zy iñy.